היא פאלחקיקה נفضل נעיש פקליעה, אלקליעה כתכון מחצ'נה וכאתכון גדולה וזווינה ות'אבתה, פחין אן אלספינה דיאל אלפצ'אא, אה תקדאר תעתארצ ללמשאכל ו נקצ פאלאוכסיג'ין, תקדאר תכון עאספה פצ'אאיה, ו אני דיג'א ענדי לאמאכן אלמגלוקה מאעזיזאש עליא.